मोइ भविसेलु फिल्म् होन् फोब् भल् न होबो, इन्दु भल् होल्। कोतिके दुनिय होइसे, प्रोदुचिओन् भल्, अच्तोर् भल्, कन् भल्, तोतलि दुनिय। करन् इमन् दुनिय, नतखन् भबय् न सेलु इमन् दुनिय। कहनि देय् होबो बोलि, अर् मह करु अनेक फोबिसह् छोले जबो। करन् इमन् दुनिय पैसे सहे बोले, कतरो भख नै। कोतिके लस्त् मोमेन्त् ओफ् लिफे, दुनिय होइसे। कोतिके इतु भविबन् वर गुस्तु। कोतिके जिकिनि अमर् भविबन् लगसिल्, के बुरु होइकोल्। कोतिके इमन् हिन्दि दुनिय होइसे, अर् महि भविबन् वरि। करन् इमन् दुनिय, अच्तिन्ग्, इमन् दुनिय नास्, इमन् कन्, खुर्, तल्, सोब् खिनि दुनिय होइसे। तत् कुनो भख नै जे, बेह हव कोनो पोस्तिति ऐसे, नेगतिवे पो। करन् इमन्, अच्तिन्ग्, खुन्दर् होइसे। मोइ भवय् न सेलु इमन् दुनिय होबो बोलि। करन् भबत् परो बेसरि गोदि होइकोल्। करन् इमन्, अच्तिन्ग्, अरो फोबिसह्, सोब् खिनि एके लगे दुनिय के मिलि गोइसे। तत् परि कुनो चोम्प्लैन् देय् बोले लग, कोनो नै। नै कने मन् होइ रिसे ए, अक्वलिल् होइसे, नतखन्। अर् भबत् कोइ बेसि होइकोल्, अक्वलिल्। कोतिके सहे हूप् फल् पैसो।